Tɔɔ bʋrʋʋ baá yá sɩ teelée, yofó lísíyá bí, bʋ yɛ agbalakukuwá wʋlírʋnáa bʋ yɛɛ, bíɩ kʋrʋwɛ kʋʋ yɛ amerika dzaá, dɩí ná bɩí yá teelée ká mɛ, bʋʋ lísɩ ka wʋlɩ dʋ agbalakukusɛ bɔɔ níŋɛɛ wáana bʋʋ yɛ feé, áláma baá na baá na baáá wáana baá yɛ bɔɔ na bɔɔ, kɔɔ na kɔɔɔ wáana kʋʋ lá, bʋʋ lísɩ ka wʋlɩ dʋ, bíɩ kɔɔ wáana kʋʋ yɛ dzé ró dzɛɛ, bʋʋ lísɩ ka wʋlɩ áláma okerere baá ná bʋlɔ ró, bʋʋ baá yá sɩ teelée, bʋná ró yáa sɩ bé, bʋʋ bisí dʋ dɩ hɔñŋhɔñŋsɛ sí sɛɛɛ kɔwana kumóo, abéé bíɩ dɩ taa wɛná ɛɛɛ kádzaŋsaámʋná ŋɔɔɔ kɔwana fɛ dʋ dɩ kumúŋɛ tʋ, ñŋ dɩ mɔsí ka kɩaŋsɩná mɔ, ŋñná sɩ bʋʋ sɔñ gnaaa, bʋʋ sɔñ ŋñ goóreé dɩɩ gɛyá sɩ dí sáñ, bʋʋ lísɩ ka wʋlɩ dʋ: dzeé ŋñgɛ dzeé ŋñgɛ dzeé ŋñfɛɛ yáa, goóreé tútúú ŋŋgɛyá sɩ ñ sáñ, ññ gníkí bʋʋ la bʋlɔ, ŋñná sɩ bʋʋ lísɩ agbalakukusɛ, ŋñná bʋmɛɛ aláma baá tɔñ tɔmɔɔ, baá lí baá tɔñ kɔɔ wáana, abéé kɔɔ yɛyá kala lɔ dɩ tá mɩí, baá lísɩ bí ka wʋlɩ. Tɔɔ bʋ wóto ká mɛ kéé ŋñná sɩ dzɩñtɔɔ lí fɔlɔɔkʋrʋ bʋká áláma taa mítáá bɔɔ, bʋmɛ bʋlɔ kéé baá wʋlí báa aŋʋʋ yúkú ka ná ka yúkú ka ná ka yúkú ka dzɩŋ sɩ ŋsɩmɔɔ lí yéé, dzɩñtɔ ŋsɩmɔɔ lí yéé. Abéé kpínɛ bʋrʋ wɛ ba wɛ baá gnañ ŋsɩmɔɔ, áláma tá dzɩŋ sɩ bʋ wɛ dzeémɔ ŋsɩmɔɔ bɔɔ, áláma tá dzɩŋ bé tútú yáa bʋ fɔɔsírɛ áláma, ba tá dzɩŋ bé tútú yáa bʋ fɔɔsírɛ, bé tútú yáa bɔɔ bʋʋ yáa bɔɔ, ŋñná sɩ bʋ teelée ká, bʋʋ gbalakukuwá ká mɛ ká, baá lísɩ baá wʋlí áláma baá yéñsi áláma sɩ ŋsɩmɔɔ bʋʋ yɛɛ dzé, bʋ tʋmʋrɛɛ dzé, bʋʋ ŋfaaníí dzé ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔ, tɔɔ bíɩ ŋɔɔɔ gɛyá bí ɔ la léŋáa kadzé ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔ, báá wɔlɩ ŋɛ ka fɛ ŋɛ tʋna ɔ táñgáráfʋ vɔñŋɛ. Ŋnáa? Tɔɔ mɩnɛɛ teelée bʋ tɔmɔ sɔkɔɔ dzɛ.